No puutri hingeelost ma pall'ond joht tiiä eiq. Puutril om imäplaat ja klahvistik ja ekraan. Ja muud ma-i tiiäkiq.